كنفضل نمشي في رحلة مع الشريك ديال الحياة، الزوجة والأبناء لما لا، لأن الشريك كتعيش معه لحظات متفردة، أما الحياة مع الأصدقاء فكتبقا حياة عامة ممكن أنك تستغل الوقت معهم بطرق مختلفة.